अ पेशा फेरी बहुत पर्कारक हसइ ।एब हमरा एखना देखले अनुसार पेशा त एबे खुनुहु हसइ न्याता पेशा अपनोले । कुनुहु हसै शिक्षक शिक्षिकाक पेशा अपनोले । अब कुनुहु पेन्टरक हसइ, कुनुहु काठ मिस्तिरी हसइ । कुनुहु किसान क लागी हसइ अपनोले । कुनुहु हसे डक्टर हसइ, कुनुहु इन्जिनियर्, अ कुनुहु पाइलत हसइ, कुनुहु नर्स हसइ । कुनुहु ल्याब टेक्नेसियन हसइ, कुनुहु हसे एअर होस्टेज हसइ यापन यापन पेशा । कुनुहु कुनुहु हसे <noise> होटल क लागी हसइ पेशा बनोले । कुनुहु सेफ बन्साइ जौ कुहुनु हसे ओकरहिमा वेटर फेरी बन्साइ । कुनुहु हसे गार्डेनर फेरी बन्साइ उहे होटलावमा । कुनुहु हए रेखा देख करे वाला सेक्युरिटी गार्ड फेरी हसइ । आर्मी हसइ, पुलिस हसइ, सशास्त्र प्रहरी हसै । हसे कथसाइ अ <hesitation> कथसाइ साफा कर्ना झाणुवाला लगावे वाला फेरी पेशा बनोले हसइ । हसे कुनुहु <noise> हिरो हिर्वाइनी हसइ, संगीताकार हसइ कुनुहु नायक नायिका हसइ यापन पेशा अपनोले । कुनुहु हसइ जस्ट कलाकार लागी कहुन <noise> कलाकार हसे कुनुहु हसइ यापन फिल्म इन्डसट्रीमा पेशा बनोले । हसे कुनुहु त हसे उहे म्युजिक भिडियो याते याते सम्पादन करके देखी लिएर हसे गित लेखान क फिल्म लेखके पेशा हसइ अपनोले ।